Ane anea ke usen nane ho liki liki pae ma'ane ko makule makule tuka ela'e na liki ke ma'akuse matane matane waei waile akuse ma alien na matai matane emasai na matane ke eat akuset ma aliyet mahu mahu dawese matana e matane wae wae le matana tulu mata'a ma'tanae duwe liki sede duwe ka'ya ide ma aliye dawei semata e matane matena na tuka ek kaiti ekaiti dawese matuhue u'am selu tuka'epua lalu ke dawese sema apu ma atuhui matuhui o a matutue mateka'e dawese matutue matutu tutu tuka e la'eke enauk ka hela'e mahule mahule mahono ekoti dawase mahule mahule tuka a a helae dawei sema tana a e e tanek'e e sak'uma tana eliki tana eliki ke na a masona huse masono na mapina siono waele sihameua waile Duwae tasudes sahae e dudune daweise misonae sisonae na ma'ane liki nama'a a dawei seilua a siha meak keho siftanam siusia dawei si si ine'e guarai e duwe dawei silu silu wamia dawei sesi sinoa'e nama ane wei na mama anek e duwe utane dewe su'a e seadap u ho ena' tukahela'i nats kelat kenamiu ya udleu ukelasik ke loamingo' malua mama tuhu saei ma atuhu saei ke dawei semak tota matutue dawese mahule nama a'ane mausun ma'ane wae weliu ei tuka a a helai'i na naheke detuk ka nai dewan mitetu o ite matutu lae em matutu le tina maile ma tina puim matutu natuka mai le dawei sebmahaleu matai luwe mahana nai pui ma'alau ma yasua ma epelua ada sepu sisi tai duwe itei natuka aidek matanen hela'i nawai liau libilang matane liki ma'esai hela'i nague ma apalua ada udetina kaimuli mawanusia nae se se sesetua e pai luki de nama ewo o wae moho ma'ane mo'o ma'ane ho ma'ane hapiasun ma'ane hala Ma ania ma'atiak <hesitation> sapa mo natamata me kaliau weleum mu'u lemim ma au masapa mo'o na adea kuse hu hatapae na uwei teze pungung aku smelau matane liki nake matutua lepai ma'aneho e hoho elae'i we ehono ma'udui nauam wanais penamuke i ane i ane liki inese a'use i ane hapiase moho akuse i'ane liki lepai sapa mo <hesitation> ya'ule'e ya'ule'e momo aniliki me ugk me a hoho u ane liki ke akuse sedeo kutane ne de duwe uduwe mulude uweh duwe sapane a ekeyo dawesek ma'ane nainea osea yele yele a'u le'e natuka hedek ma'atane liki ma'ane nae detuk kau maganisia tukai nahe dei' <noise>